برضو أتمنى العالم يكون خالي من الجريمة، لإن الجريمة من صنع الإنسان، فلو الانسان طبيعته سوية ما بيكون فيه جريمة، أما الكوارث الطبيعية فهي من الطبيعة، طبيعي إنها تصير، وطبيعي يكون لها ظحايا والإنسان الحين تعلم إشلون يقل- يجلل من خطر الكوارث الطبيعية.